<hesitation> Í ná ni ɔ̀hɔ̃ le wèeè, ína ni ɔ̀hɔ̃ le wèe tu blù <hesitation> ámi bùsɛ, nì ámìbùfòo, ámì bùfo nì ámì bùsɛ màaké ɖii ówo ɖi pome ɖìigbo. Yá ì nà nɔ̀ ni bùni ɖi ámì bɔ̀hɔ̃ blɛ̀ɛámì bɔ̀nɛ̀bi yá elí ɛɖi.